जो यो बांग्लादेश है नि वहां सबसे ज्यादा तो बिरयानी कावे। <hesitation> यहां का लोग घणा चाव से बिरयानी कावे। पाकिस्तान से बांग्लादेश में लोग मसाला को उपयोग करे। यहां बंगलादेश में घणा तरहों को भोजन रेवे जसा की दाल, टमाटर, आलू की ग्रेवी रेवे उन्हें पकाकर के फेर कावे। यहां का लोग चाय भी गनी ज्यादा पी वे। यहां का लोग मिटाया का भी शौकीन रेवे।